Too, mu ma, mokeya sang, bud ed fogwaa yila, fogwaa yila yere nwan pi’igu een bu lamta gau ba lamme, bus aa zongneu bud ed deugeura, zongneu bud ed deugeura. Too nna tee, nna fog bira kin wala, wala keu soot aa yee kin, geu soo yee kin, nnakin wala wal nakin du’na n du’ zongn deui geu oo geu i lamu zong nyeungseu zongbu ga, bu lam zongna wal keu weul ta re, bu lamta bud ed fogwaa yila, too, lakaciya nn uun sengna n wal bu re neual foga bureu pad yaneu kin du’ na, n du’igu, n naan aa boba, ko naa bud ed inaa <hesitation> moto in bu lamma, ko naa ta ke’ ko’na, too yareun zongna yaan lama, lami geu nan teura dan nyed karak, yaneu nebbid ko’na, lang buran kan wunna gegwaa yila yere lang buran kau wuuna bu wuuneu geu, yanna hmm ganteya bangua buteu ded gramasale yere yana taa san nau peba, n peb bud au oo reu ve’igeu n lamn banga, amma n peb ganteya yerei geu lo’bed kin kab, lo bereu geu nakin hakila oogeu i’ fog koga N dau wa fog liu weu kab geu, n bob og waa yila reu n bob in kirki ga, in kirkiya bu baa yere geu nii, n bob in soon ni weureu ga, da kum yelkeya yelkeya, <hesitation> geu akin song, ina ma gaa kin yere sengua n yaa pa’n beu geu pad, yaake ehh sengna yai ma’re fog ga kan ka’na weulla kum duu, too, yana foga reu kaan beura, beura, beura, beura, fogwaa yil ko hartin za’yaa, too obu ma niyam meu ded bu wal nn, malori ko bud ed nn, fogwaa-yil ko bud ed nn wal bud ed ze iireu pad, too, lokaciya beud n be fog ana be’n da leun ze weud zong duna da leun ze nyed ke karak, in ningn ma ma’u ga, too ijaa ma’yaa sengna yaa ma’ya ya nn yaa re, yana nebbid boba, n teu geu, n teu geu ina gante ba, naa ko, ko knua bu teu peb fog da kin vara memako lam nn a kin vi’n ne. Too n teu keu baded ina nasara, nasara hnm ina deu in pebmbeya, wato ded bu sa’ nwum nwum nyam beya, nuwm nasara be, bakin leba, yaba pebm weureu lesu, za’sin in lum gbog-gbog-gbog, lesu, too sengna yaa weuyi re… Nwa’ bu bed pad geu, bu ko’ nebira, ya buran koona, in ning turu bad ed gbomsa, teu tod kee kani, yabu ba nebid ko’na yaa koi geu ta, ki geu ta, koi geu, ta, bu wal odba, bu wal odba, bu jibku, jibku, jibku, jibku, bu uuud ku, bu weureu geu, moto inaa, bud ed moto gaduru, pau danna nyana yilu puu nyanai yil geu, too, amko yan weni geu ina nyama nyi boo boo ma’ bin teu kin neu, bug bang nyedn oo nn, bu wau gbed oo nn, iireu pad, <noise> n yi teu nyedn gbangn bu ko, bu ma’i geu dabu tiia viseu ni, beu ina bu tiia viseu ni, gbed oo maa bu wuu kuu, lambureu nwaane, <noise> inan yi geu ni teu nyedu ko, teu bu pa’a waara, yaabu, yabu sebku, bu paa nyaga, bu paa kautu, niyam dooru bud ed kautu, too, walba taa paana, lamke gboooo, keu bu gbangn geu nyedn na, bad ed nyodna, malori nyedn na, ded bu sa’ kaani, too ni teu gbed oo ko nyama nm bob muogeu somkeya naa n i teu lamke oo kin be n bob nwogeu soona, n weu koowanna koko n geu nwogeu lamkeya ko dib beu gbera, ko dib beau n geu’ tan n muni geu malari gbera reu lambeuri nwaane i keu yebbid ta i lii haa nyama reu bo bageul gaa i vig taa. Too, nyamma nii teu, bangna bub a, yaa bu ma’ yaye oo ko bangna yabuu bu ii geu yabu buu buu geu teu keun, geu’n beu ooreu. beu sooni geu keu linta, maa geu neena mu teu mabe geu’n sa’ne, nna keud weula, nyam mai ka akin geu na kin pii na n pii gbug-gbug, gbug, gbug keu wud ta na kin sin ziga geu kel fa, geu limta sud leu n zai qeu’i geu nuu’i geu nabau belli naa kin, se n si’ ku, n pen ku, ii geu neb kaam ko i pen wuu, neb kaam ko i pen nyam laaru, too, n ma’i geu shikenan, n pa’ ku n nya inaa zong nambu ba inji dan sottina oo ko bud ed taa bub a bud ed ta bangna keu nyeng walinneu bud ed geu malori geu keya, gam oo geu bu geu nou, oo geu n geu vigeu gu leu taa wores, oo ko bu ded malori geu’ keya, oo ko n da taa tabm ziga gong, ina hmm aa n i’ sinneu ko neu ma’n na namje